Ideal ishim ijodiy va o‘qituvchi xususiyatlarga ega bo‘lib, <noise> doimiy o‘sish va yangi narsalarni o‘rganishni talab qiladi. Shuningdek, erkin ishlash imkoniyatlari va muvozanatli ish vaqti bo‘lishi kerak.